Busupo, moḃuini ġáree źís, iinin añahilo káree źíźís narauġo naleloġaviaa; paske źís muḃay min búdun musohulalomi, ileruġaɭo kusupo nuġurualelo kóbuoko. Nareraalo kíta naɭo bukielõ, nareraalo kíta naɭo édilin. Mbõ oḃaan aañaġo niley. Añatia nisu, nisu vítao nizoñeñ, añazoñeñ aźaḃaan, muśe nivĩoḃo, muśe níṗiimu hinum aḃã mímbiena éndepu ambaviẽ aźaḃaan nixo, niṗẽ hinuli. Atiãhinuli, nímbie nifiasu, afiasuġo aźaḃaan nna, nímbie nikuosu. Mee ileruġaɭo fona fíhi afoniñamodia ṗoko. Omunumuini búduñ, kafiasuli kuñadianiġuna etã bala áleḃumbie akosuġo. Ámiñambie akosuġo níġamiro tú aźaḃaan. Aśe niɭembo, mohandeġamieŋ niɭen nolẽ. Amiñaɭẽ aḃã koźaġoɭe, ayaḃã ninoġono. Kusupuġo tú nihũoṗ niġuźaniġufeeñ aḃã níleḃumbe nixo. Añaxo moṗam, níleḃuḃe baŝias. Nimḃie niŝarédoḃi, nihõṗ káreehe, nidia nna. Busupo buḃaḃaenafa bahale édoṗ. Mee ímileśuku baŝas, kununoi ġumamui múġuxedei oŝaru, oŝaru, moɭie oŝaru. Kareġom afiamiġaɭo áiźuśuġo ġúhuye síhe niġuna kóo niġuŝas. Íi meŝaho níġazini netiam. Bambilom. Mimi ñóo nímuiġali ewañuhe niini níġazini, imeŝare netiam. Kárunui moġulie ġáṗundu. Ekonena nerun aḃa źáiyoo bóroṗore. Busupo moḃuźare mími, ómbiġaree. Muxange momuiniġaɭo inin ahilolo, añaw bamahaŋumbo katia paske kanda nanaa nare. Kiġanda kíġi, íi oñaw elanehiloġo. Mómusimo íi neleḃuhaŋuġaḃa busupo. Busupo móḃuɭelo púr mími. Aiḃaiŝabo édoḃi, aiḃanihũḃ édoḃi, añaḃa níḃeḃo buhuõḃe sua ídiel kaśe iɭirõ. Niɭo amooġo onau buḃusupo. Niḃay kuźieġen, nina busupo, kápalu áñi, kaśe nina busupo nimuhaŋale ezim, áñi naluuŋe. Aedia nina busupo nípalale. Moo aagomiġaɭale marediamo, mozuni nére buḃusupo buñalezim amunalemohuuna. Busupo níḃuxuumene áñi. Aɭale héhe oxami óxamaeɭi, niɭo api onalinźe buḃusupo, onalinźe buḃusupo. Ómaɭiġazuale busupo, iine ánimuseźeġapalu, nañaḃanaxare moaɭoomi. Músie busupo bunafa nédoḃ. Buroonei búduñ kayar áñi, busupo. Busupo ifo niḃuḃay. Mee niḃuhilolehilo buhande ġáloy ká- káreelom. Si ieneźonembo, buḃayu ġáĵelo tiśe, imaterieluhe ġámiro, sua ḃunaa, niɭen nímbie nino tú, esupo dé. Íi moneloniḃo min.